Sentiroua cuali neh nosentiroua pos ni, nifuerte, ni, nosentiroua co, como, ua nechmaca buena comida pos nitlacua, ua tla quo amo nechmacah miac comida pos sa unteh tlaxcali, yeteh tlaxcali y ya, y cuando nechmacah miac nechmaca cuali comida pos es pos ya nitlacua ino.